Nuu ayiu nduni tengo kundava'a nitente onrio ngo nadarote ujun, kuavani takuvee jun, nduu ndututañe'a oduku yuku yeen nakue, tedii ko'o andonde kava'a ña'a che ndakute ña'a ndute ño'o odiko, ndu arnica kache'e ya'á, ndun kutu ihá nundan kó, kutu vava'a kutu yo'ó, arnica arangue uno ujun uun ndute ña'a ke'é, yute yaji ndudó kande navani ndakete ndú nduku jun erigue naku infectado onujan nunéño vando tute ñun ndavanio kétu ndó ndeuno njen tukuen, kenda jin ña'a nakandeña kué akuu infectado herida.